Dalem gayeng na kini ilu beng bayan dulu tepalai pakai liap sin pen jo nak ma ida tepalai ilu na dalem kua ba'an dulu dai ka bank ilu sukat debit transfer ke kuak ba'an dulu bada de tapi ilu ka daya te ilu bedagang bayan dulu pakai ca liap sen ataupun pakai ba'a ka pakai pakai kujau ka ina ya ilu ti cin naak.

yak kelipau tekak ilu murip kak lo ba’i kata sungai yak buek kata um uma yak kado kayu kado lepo kado edei nu yak sirup idi pa tiga tekak tiga sengin um buk sungai ia’ buek

memang cin i’ut lepa tisen isiu isiu ban tu’a ida lepa pisu Kenyah ngan ilu lepa pekalai ilu cin dumit cin ilu i’ut abe nakini ilu nengayet tubo kidi ia’. abe bisak abe bayak lah.

um musim anun anang penguyan awang tanak tanak mik be'un ya' edai bo dua le tain siuk ujan siuk tagak pina lo be'un ya kaduk <noise> be'un ya' pat musim ban dulu re dua dua le sik re ujan ngan tagak pina bo' ya be'un ujan ya akan tagak pina lo ke tanak mik

memang kado la ia' tukang tukang belian ia' menjam ngan tukang nyurat belian ia' tiga dulu latak cin na'a ia' paling ke kelo na Tusau Padan ia' menjam main sampe nekini un Mathew Ngau Jau

Barang kek yak atek gap alek uban ame leto tau bada , ina na uleng , uleng bala tapi nakini na ame un mas un silver , macam - macam dulue un nakini tapi ilu kak daya tai memang un uleng tebengen, uleng oba, uleng bala, inok pu'un cen na'ak

pekelam yak tiga yak ake kelo lan ina na imba ilu Kenyah imba uko uko ilu cin na’a yak lepa nak me ilu pakai ilu sagak pakai ilu tai selamat ngan dulu sio sio un la- lamai ngan un pesta pesta sio keramaian lah

um cen madang ia' atek bio ia' ake lepa ta'an ka tana me ina na suwi suwi tebengang ban na bio ina na ke ta'an cen ia' madang lah <noise> suwi tebengang suwi tebun ina bayak na be'un di na la'a

tading tading un talipon cen na’a pakai bateri tek tiga ale tekak kimet na adi ku ba’an di sek dulu diak um dulu memang la dulu be’un tisen kumbi di sek le ti ya. tapek ina na ca- um tiga kimet ale sa’e ale tekak ke un talipon um tegok na cin na’a. walaupun ilu be’un tisen kumbin ya atek lan kumbin sek menyek ka

Penisen bio yak ake belajan cin sekula adalah ilu ni lepa menjam ca ilu menjam nyurat ngan ilu ukat mudip ka’ang dulu kak pasen ngan nai ulek bada ca um berita yak tiga ngan pengenjam um keto ilu kedaya.

um ake belajan isiu isiu yak ake pisiu nakini cen i’ut ame memang pisiu ti isiu Kenyah cen amin me cen me dumit ngan tu’a me ngan lepo me ngan kawan kawan me tai na ame sekula re tai pa ame belajan isiu dulu um isiu orang putih isiu Melayu ame belajan. belajan kak sekula belajan cen kawan kawan pekina na ame belajan sio me

layan abun ka' tanak mik te kuak ba'an abun ka' ini ti ya un pe diak putik, un pe diak silem un pe diak saleng boka keluk ojan boka putik awang dema bileng langit ko un e pina ne ya

tai na’at wayang cin na’a memang su- susah susah nakini kembi kembi pun un panggung wayang keto selita yak tiga yak edei manyi la ilu ta’an

Tuma, tek tiga lan na masat cuk ban ilu cen na'a malai tai lepat ke tona malai masat cuk tai ke uma ngan tu'a tu'a ilu. Atek tiga lan ban e ca cara ilu exercise eh cara ilu ti penguat ilu masat.

yak ake pekimet dalem perbankan dalem talian ni ku ba’an dau Melayu re un tiga ia’ ban lu be’un tusah tai kawang tai pakai kerita tai kawang la’a. ilu ti cin uma tuak sukat be’un tusa pesu- petusah dulu tai nggin ilu tai kak bank ngena beratur pe la’a.

um pengarap ke nang pengudip ke ban taun depan ban layak urip ina ya an ke perlu. Perlu belajan perlu um tisen inu ya an ulu ti tai belajan ti ulu tai belajan ban inah na ke belajan ake umpeng nang pengudip ke untuk bawa untuk bersedia untuk pengudip ke ngeneng taun depan. Ina na tei belajan ngan dulu un dulu ya dulu ti pengalai ulu tai ina bayan inu tuwa.

memang bo' ilu keluk nyatung, nyatung ke sungai paling tiga, ban ina na pengalai ilu siuk dumit sen na'a. na atek pengeluk ke' tai ndok ka sungai.

Warna ya pengelok ke inah na puti' ngan saleng uban inu puti' inu inu iko sukat pakai ngan ku sapai. Saleng pun pekina ina ke kelo kidi ya jah laah ban inah ya um peng contrast uban dau urang pute.

Suti yang paling tiga lah suti ujung uman ban keto ulu meti ka daya keto keto pemanak ilu pemung kajaie pemung kuman ka use kelibun pemung selita ngan manyi kimet taan ilu selepek apan.

Ake perlu ti um inu ya ya ti bo ke sukat ti kerja ake ti ya ya ke bek sukat bok ke nyara apan ya inei be'un sara ale ayen ti kimet ya idei minet ale um nyai' nyai' ulu ti ya wak ulu tiga pekimet ulu nuwat lu magat tiga urip ulu be'un ulu Musek musek lah nyai' nyai' ulu ti kimet te tiga inah neh lu.

kak mpi mpi pa un um talian talipon bimbit ke uban ke pakai anun Celcom. talian um talian talifon bimbit ke kak uma pa un kak opis pa un tei tekak ka uma pa tepalai un buk le tai buk le tai laket mudung.

Un pa yak tiga, un pa yak ja'at la, nakini un perintah tulung ti janan, nak kemudahan ngan nulong-nulong, kelo rakyat terima, ti janan, nak um janan yak tiga, keto na'an penulong.

sekula kak lepo me memang tiga. ina ukok me menjam baca ngan menjam nyurat uban lepa tiga un sekula. puji Tuhan la uban lu un sekula.

na’at cin ia’ bayak ia’ pengebayak ake ta’an ina na kuak ba’an um kado cin asu mew um mew kumbin un mew ke mading na mew um inu uban ilu re. kado mew ke na ke maong ke makan ke tai dalem liwang be’un ke nakau ida na. na mew tiga ia’ be’un ia’ ia' takap belabau ina ia’ atek tiga lan layan da na. ilu mesti tuk muso ida awak da ti tiga awak da ina ia’ buek

pelesak sekula mesti ti mesti perlu ban ilu tisen anak le mencam sekula anak anak dumit mesti tai sekula ina ca hak eda mesti belajan ngan dulu ni eda mencam mita udip bayak

pengudip um diak latak ngan diak demanai nakini memang ilu memang be'un kuak di sek eneng ilu le tapi un la ti ida nengayet bada me ilu kumbin ia' teneng kumbin ia' ja'at ayen i- ayen mi- ayen um ayen ikut diak be'un tiga ko ba'an dau da le ina na ida un ti ida pekatuk ilu

um pula pula yak ake lepa mula ina na buak betan ke mula isau ke mula um un nebuen buen beletek buak beletek yak kado ke mula. na lepa na udak sukup nomo ne be’un mula na na tai majau un beletek likut amin un ke mula di na. ina ne na.

Teknologi inu ya selalu pakai memang pengalai ilu pakai teknologi telefon lah senang uban ilu baca berita senang keto keto inu berita ilu lepa tisen bek tusah cin naak kua' cin naak.

dalem kio ke AI ni sukat bada me ilu inu yak ilu mutu neng ia’. tapek be’un na sukat ti isiu ilu Kenyah isiu English tuak ia’. ia’ sukat bada ia’ sukat um calculate me ilu ia’ sukat pecak me ilu ia’ sukat baca me ilu inu yak ilu kelo mutu ia’ ia’ bada me ilu.

um un na hobi yak ake mading ti ina na ti kuak pasen tuk ke ti ta’a ina ti bute nyulo bute um ban inu ke kelo ti di na lemilek hobi na ban ia’ boleh buk kado ke ti bute ti ta’a na boleh ke juan kina. ina un bute uleng ne palai ti se le uleng. buk na kado na memang juan pa ina boleh un ca nai edei di na nambah edei lu, inu ngadan na ilu um

Pesak penguman ia’ peng- pengelo ilu memang pengelo ilu pesak tung ubi ia’ ia’ ia’ senang me ilu pita kata ja kata janan kata lepo kata ilu tai nao ina ilu ta’an ina na ilu pesak.

be'un la projek ilu ka kampung la biasa na ilu nak ca pengenjam lo kampung kumbin belajan kumbin baca kumbin muek amin ida lah pengalai projek ia' ilu ti kedaya

Pula ia' ka kado ta'an an dulu ti kulo kula ia' ka likut amin da kula um ida ia' um peletek ina na dulo mula ka ikut amin ampek ina na dulu mula ka likut amin dulu kado ilu ngula ina. Na'an ilu kuman an ilu juan pa ina na ko dulu kado pula ina.

uko me cin na’a be’un dema inu tabat tapi ida pekalai kumbin sik nabat cen barang diak um cen dalem dalau ba’i herbs mung dina la. tapi yak tem ame tem pakai ko ba’an bo me lasok ta’i penganen ame beng pakai. pekina pa buk me sakit batek pakai pakai um pakai daun pakai daun cen hutan pakai dayun a- ayep.

awang tau ini tiga awang dema awan abun tiga mata tau terang betuen un sio taup buk tiga awang

um yang penting buk un yap penyakit yap ida layan un penyakit na kulo dulu kado sakit ilu perlu tai mutu duktun ida edei misi dina dulu yak kerja kak hospital lu tai mutu dulu ina lu tai mutu uban kumbin inu penyakit ina un lu tisen jagak ilu sedirik be’un ilu edei kuak ina na

Pengalai bo dulu bu'au oban omak ne lepa tasak ataupun beun tega la'a, tanak tulen ka, ataupun lepa be'un selamat dulu diam kidi baru de tai le pinda ataupun bu'au ka ukok diak ca la.

Penganan music sampe asen ulu cin na'a memang kelimbun belian pemung kejaie saga utung alem main sampe.

be'un matapelajaran ya' ngalem ya' ake keluk tapi mung matapelajaran ake keluk bukan be'un la <laughs> mung matapelajaran ya' ake keluk um ku ba'an matematik bahasa malaysia bahasa inggeris mung la geografi mung ake keluk

Memang ilu selalu muek ujok memang tiga lah idi ujok ilu buek ngan ilu abek sakit jadi ilu beun jangkit barang diak jaat ngan dulu yak kata ilu.

katok ik neng ya ake akan pedenak iya ayen ngimet jak bi'un tega ngimet ke tena tuak ina de katok ilu badak meda idi dek bi'un um idi dek bi'un ngimet jek jaat la'a idi dek sukat um sukat peto kimet le.

um kumbin tuk layan pesak ngan petenup penguman yak pengelo ke. um ake akan sedia ina ukok ke ti ampe ampe ake pesau ida aka ia’ na mujau mujau ti di leta tung leta ngujau tung leta pesak peletak sungai pa pa ta sungai na letak sungai tai usen tai bicing na. buk letak sungai na tai na ilu leta na kina. na na ilu pesak ina yak ake kelo kuman. be ke kelo kuman nyaga ban na tiga ale sio pa edei na nubok kulo ia’ nubok lok be’un suka be kelo kuman nyaga kado ale. nubo yak kado kado tung leta kujau kuan ilu nubo um ngan tiga

ilu mesti belajan denak kimet pekimet yak tiga tuak ngan ayen pekimet yak masem masem di udip ilu tenang di udip ilu na tiga sengela tiga

un pa dageng yak tiga un pa yak be’un tiga. ilu nengayet pita yak mbi senang lah. nakini pa lepa udip ya ma’an barang ma’an um gaji libak

memang ilu takut na kado dulu tipu tipu buyuk buyuk pakai dalem bank nakini. main pa dulu takut ban nakini keto sin pandai lurat pa dalem bank ilu

um ake kelo madung kak amin. kelo ke madung kak amin tengen kado inu yak ilu ti buk lu madung kak amin tengen lok. ti nyulo eno le pe edei masem masem lu boleh ti ba kak amin na buk lu madung kak amin lu sedirek. be’un ke kelo madung kak awang leko ke madung kak awang na kado dulu mao dulu kawang na. buk ilu kak amin tengen kulo kuma ilu tengen amin na be na lau dulu ngalo ilu tengen lok. sukat ilu ti inu yak an ilu ke ti kado yak ilu ti kak amin cin o ko tai madung kak awang inu le tai na’at kak awang

nakini teknologi dalem sekula memang tiga uban lepa kado barang barang yak ilu kak belajen dalem internet um beng tiga. buk lu kimet cin na’a main tusa lah. sekla cin na’a keto barang ilu mesti ti manual lah. be’un kuak ini pakai teknologi.

budaya ya' ake keluk alik neng anun mik ke daya lepo mik um belian lan e', tu'ut ti um na'at dulu makui buk dulu majau. na sik budaya, bok dulu tai ti uma nugan ina ya' ake keluk alik ta'an.

un pasen tok selebriti atau pelakun ni na be'un kumpin ke' be'un kumpin na'at tv na'at talipun edai kulu talipun be'un ke' un selebriti ne dulu lagu ko ina tua' un te cena'a selebriti ya' pelakun macam na be'un ke' tisen ya ya' belakun.

cin ukok ke nai ngan pengebio yak tiga kak negara cin na’a memang dulu pisiu lah i- yak mereta siok ina Temenggung Uyong Lawai Jau cin Long Tika na

Un pi daya tulung un pa ya be'un sio' ikut kembi iko kending lah bin keto' bin sio' kelunan ya suto' dini palai pi tisen dini ya diam.

um un sengganak me yak cerita be ina mateng sengganak me kulo amai me pa un serita puyan asen puyan lepo me cembi me um inu asen me ame nai um cen edai un pa be’un amai me tengen seken sedirik pa un sengganak sengganak ke pa un serita payan puyan asen me po me un un da bada ame.

teknologi ia' palo dulu ni ilu takut teknologi um bank selalunya ilu takut takut dulu tipu uban sin ilu selalu hilang dalam bank

program perinta yak tulong dulu diak um sutok kak a’ang ilu ka daya te yak ake tisen ida nai um cuk be- belajan dulu um kumbin juan um hasil kraf handicraft ilu cin daya. ko ba’an eno ko ba’an anyaman ilu

Gayeng awai selalu ilu menat - menat nyat kemajuan lah bo un a'yek menang alem undi. Memang ina ca ilu nyat cin sin'get - sin'gt pengelepo

senang nading ca dagang dalam negara ilu ilu badak ne senang bik pe senang ilu badak ne tusa bik pe tusa bok le rajin nta pik ya senang ya men perinta yak tolong ilu nak um peruntukkan cen bank cen ilu bok keluk berdagang nak yak tiga yak la.

Inu penyelu atau pengelok ke kelo taan lain kemajuan ka lepo lepo keto keto dulu ya udip ka daya keto sama rata en ca ya' penisen ilu jin keto keto kelunan kua murip tiga sebelang.

um kerja sekula nawai lan te ke na kerja sekula yak ake man tekak ti ina na ca inu sum ko ba’an me cen na’a de matematik ba’an dulu daya re. Ban kumbin ta’en ban be’un e yak menjam be’un ia’ yak malai pekalai ia’ be be’un ukok me tai mutu dulu na ukok me be’un tisen man dalem pengira de tai ame pita guru me. Ia’ ngajan ame mutu tutok ida kumbin tuk ti kerja ina kumbin tuk ti kerja sekula ina ban tu’a me be’un tisen tu’a me be’un sekula me tutok la guru me. Ina ia’ atek man tekak ti be’un inu yak ca <noise> Matematik ina. eh sorry.

pengarap ke' ya biuk nang dalem kimet ke' nang pengudip ilu ya' nai ni o ilu akan bersatu ayen pekenca ka'ang ilu ayen perang ka'ang ilu um ayen pejaat ca usa ca usa nang ilu ilu hidup harmoni ko ba'an da melayu ilu tiga sengela

muzik atau pengelo ke asen cin uko ilu cin na’a s- sampe ina atek pemuyan ilu kak sagak keramaian pemung kejaie sio cin ilu i’ut abe ilu bio nakini lah.

dagang yak nggin ilu maju kuak ca dagang ilu uyan um ukok ti yap ukok pudip atuk keto keto penguman yak ilu perlu singget tau ina atek perlu lan kuak padai ngan

masat taket jok tiga ban un tiga un- tiga di le u- tiga untuk kesihatan ilu tapi buk le tapi buk le cuk dulu ko ba’an diak sakit memang la be’un tiga pe ida akan tai sakit ko’o.

Ame cin na’a main batu main kayu um nebaleng aek ya belubun sio ina menang ataupun ilu menat tali pekala ka’ang ilu lok ataupun ilu tai besi.

un te ba’an ke re ba’an ngimet ke um teknologi yak sukat menggin peniga dalem udip ilu kelunan ni ja na macam um talipon macam TV sukat ilu um bada denga ngan dulu putuk denga ngan dulu yak sengganak ilu yak jo. ina ukok lu sukat ilu dagang edei pakai talipon na putuk denga ngan sengganak lu ke ca ke ca pan ilu bayak ni mung pura. ina na kok lu un palai re buk ilu be’un tisen buk lu peto ke amin lu kulo tisen na ilu denga inu yak an dulu ti kawang buk lu main pe edei kok ba’an SUKMA nakini be’un semesti lu tai kak padang. cin amin ilu na’at da du main pekina na ia. ina na ukok lu edei.

Nya' lesau be ake sen kumbin kumbin tei jumpa' dukun dalem inei ulu ini uban bei ke tisen kembi tei kembi dukun ya' dalem negara ilu kuban ilu jenaak ilu memang pitah tisen kumbin um lemalan ina ya' tua un.

yak pengebio pemerinta negara me yak kado kelu bada na Anwar Ibrahim. ia’ tiga ale menggin dulu menggin ame maju na negara me. ia’ menggin ame bersatu.

suwi kuai kado pa ta’an suwi kuai na cin na’a amai me selalu tai ti tepiu bok ta’an suwi kuai na nakini mbi lu ta’an cen yak bulen bulen la’a

Ida se re <noise>

un pa musim kado ale ujan tai nembam. selalu nembam bio sungai un pa musim sio tagak ilu ukat tai mula padai sungai i’ut inu kata pakai alut

Asat selai yak tiga ku ba’an kak dalem kimet ke ilu tai na’at kak edei di ukok ilu de be’un be’un pernah tai cin na’a ko ba’an tai kak Jerusalem ko ba’an tai kak um kembi kembi kak negeri orang putih te di le tisen kumbi sik pemudip dulu kina.

ilu perlu petenang anak-anak cen ida i'iut belajan ida kumin tuk hormat orang tua kumin layan ida perlu pita udip tengen pekalai ida idi ida be'un ngena cen tu'a tu'a ida

[um]Un Inu yak ake kak ti u anak ake tai jade guru. uban ia Kelo ina tetap ngan anun e uban inu b- inu ake milek gayeng ina kerja ina. Uban cek suka uban cek kelo yak ake tulung dulu yak teliling ake. no oko milek kerja tai jadi ca guru pina yak belo jidai oban le kelo tulung lepo lu, kelo tulung bangsa ilu, kelo tulung negara ilu, negeri ilu. no oko Kalak pe bo le layak tai, tai ne tuwak jadi ca guru na ake re. pina

Dalem kimet ke pengemanyi ake um ti edei nawai lan lan buk na ti pemung ngan um ngan wek ngan amai le tiga sa’e le se- semai apan le neng um pemadek le ina ia’ pengarep pengetiga lan ia’ ake ngimet

memang be’un kuak dulu pengelatak mudip cin na’a be’un pakai teknologi. gayak nakini pakai teknologi cen na’an pa lain kelunan makin tai be’un kimet kelo pisiu kok kejaie ka’ang selepek

dalem kaduk dalem kaduk kaduk sukan um sukan ya' ake paling paling keluk ta'an dulu ngasa dulu ngasa ca dulu main bowling ca dulu main um badminton ca

pengelo selem anak anak me anak ke memang ilu kelo ida berjaya sukat mudip selesa dengan um sungai ya buek um gayeng yak tiga ngan un penguman kuak dau kuman yak tiga

sio sekula memang ake kelo belajan lepo lepo diak ca pak- kuak paling ake kelo Geografi uban ko tisen kumbin pengudip ngan pemuyan dulu kak lepo lepo da. di lu tisen kumbin layan gayak kak dunia ni.

um idei selamat taw bio krismas ina ya amek ya selalu an mek panak ti mek panak ce taw bio krismas, taw bio paska, um adet ke adet kawen kun ina alem dulu ti adet kawen, adet bertunang, adet tebuku te' ha inah ya selalu mek ti ngan ulu ti ngan alem ulu na ya tebuku te' adet ulu kawen adet kawen ilu lepo um taw bio krismas, taw bio um paska ya' inah ilu mek selalu selamat ya selalu tei ngan dulu.

pula ia' ake peketo ta'an ban nekaba na pula ka'ang bek tisen inu ngadan pula rei na. tapi bok le ka kedaya te pula ia' ilu bang ta'an ka daya padai um pinang ka pinang dulu ngula kata lepau buak di dei nakan

um un ta dulo kumbin tuk' dulu um ngundi dalem lai, ida pakai ina cin keto naet suti tai melawat suti <noise>

nakini tu’a tu’a ngan anak anak senang la pisiu uban un teknologi ban dulu kak pisiu secara yak laju ngan cepat ukat message message lah

penguman' ya tiga ti wat ilu tiga ina na penguman ya' pana ko' ba'an ko' ba'an ilu ke daya na burak ilu ti um ti tiga wat le um uman ba um payau, uman babui, uman atuk um uman paku re didai tiga wat re ku'un di re tain.

um ini mesti un ca kimet ia' tiga ia' positif mesti un exercise mesti tai sebayang um mesti un pisiu kaang ilu selepek um ti un um kimet ia' tiga lah

Kumbin kimet ko pasen tuk nyatung. Tiga ale ilu tai nyatung na uban ilu kedaya un ilu janan ilu liwet liwet le tai pakai alut na perlu te ilu tai nyatung perlu ilu tisen nyatung. Inu be tisen ca liwai kini ban ilu be’un tisen udip tisen janan lu um takut dulu kaam sukat sukat lu nyatung tai nyelamat ilu <noise> ilu sedirek. Na ukok na perlu nyatung na. Ban pengudip lu tai pita pengudip lu tai peng ida pu’un sungai tai ala ngejala ala atuk tai mesi sungai ilu perlu malai nyatung um pekina ina

ilu pedenak kimet ilu luk, ina ne ayen tai bergaul ngan dulu diak negatif ngan dulu diak be'un nak aura ya' tiga nang ilu um ti ilu tiga kimet ngan de ilu mesti kejaie dulu je tiga kimet tuak. ayen ngan dulu ya' negatif

selalu lepo lepo pekala sagak inu la’a main penat ayan main belian nyatung kak sungai pa un ban ilu mudip um kata sungai

Pelinta mesti nak um teknologi nak lapung nak keto mung ia' kemudahan me lepo janan ia' atek tiga lan. E'di ilu ka ulek ngan selamat abe lepo.

puyan dulu ngundi kak negara kini um ame tai ulek kadaya te tai ulek ulek ke lepo me tai kina ta ame mengundi. um ame akan dulu akan um dulu atur ilu kumbin ilu tai pejalek tai mejek ujok dalem ink da lepa ina ilu tick kidi o di

kumbin tuk ilu tai jupak duktun. buk na ilu tai jumpa duktun dulu yak sakit tai jupak duktun sebelum kena ilu jumpa duktun tai jumpa duktun tai ida um misi na cin awang tai nggin surat lu bada kini surat lu nak me ida ina pa ilu majuk pekina la’a. tai pa ilu ba’an dulu pelesak pa ilu la’a na ina ilu sukat tai jupak duktun’. be’un duktun kedaya un duktun madang re te pa re pa ilu sukat jupak duktun kaba negara yak nyeng pasen bio nai ke Miri ke Marudi ke lama ina un duktun. ina na ketai lu jupak duktun jok ale ale yak kelo jupak duktun.

ban ilu jarang un ida jarang pa ilu pita un guaman ni. selalu ilu pakai ketua masyarakat atau pengulu pemanca temenggong dalem pengelepo sedirek

layan pin- pinjaman nulong leto leto dak nading dagang tiga uban sukat da beli modal da beli barang yak ida kejuan la’a pakai modal na. dan um senang pa ida bayan ulek be’un kado ale ida pekimet te.

Bek pa ke un pernah main ina ngan dulu. Tiga tai ina ban ilu na'at da'an dulu lo rek kelo pa ilu ta'an ca liwai dua liwai a rek. Tiga tei ina ban da un ti ilu ti ca na'an un ilu cara ilu pakai kayu sendiri baya na rek dulu ia ti kelo pa ilu ta'an ina bek pa pernah ilu main ina ngan dulu pah

tai na’at wayang kini tiga ilu tai kak shopping mall tuak tai kak ukok pasen bio um ukok dulu um uma bio ukok dulu tai beli barang kina ia’ yak un dulu um tai na’at wayang tiga aman damai

selalu na ia’ lepo pemung gotong royong mana ataupun ilu uyan uma da tei tulong ida nak penguman dalem singget singget penusa

dalem kado kado seni yak seni yak paling ake kelo sampe ngan belian be'un kira belian Kenyah ka belian alok ka mung belian ake kelo ban ce ban ce kelo ale na'at dulu belian walaupun ake be tisen belian sampe ngan guitar

yap ngan buin la pengalai lepo' lepo' atau tubo ataupun ti kulung ke daya.

yak ba’an ke re puyan gayeng nulong cin pelita nak kuma lepo inu ta’en un de nak ilu um nak ilu lapung ilu cin daya yak kak ba’an de re un un ida nak tulong me ilu bayan luten bayan inu karen lu ba’an lu re titiu ulu ina. ba tapek ca ca lepo ida nak me ilu inu ngadan ne re ja nak kedaya nulong ilu kedaya tai nggin inu yak an perita nak me ilu. ti uma tolong ti uma lu. uma yak ja’at un pa ida ti ya dalem kasih ba’an da re ina na ya.